Sh-inkafa na̱k gwe a sa̱ kolti hal a ta̱ gasgwe ɗe ta no a ka̱ za̱t ten wutu go yekɗe, gwe me, ndat zhila pa̱lti gwas wo yekɗe, kalak ɗuk zhin gwa, a ka̱ ɗuki a ka̱ ɗuki a ka̱ ɗuki a ka̱ ɗuki na ang, ka man mba̱tti ma ɗe se wul tla. nik ɗa̱ so, a tla nik ɗa̱ go a ka̱ ba̱li a tla̱ gwi ki, ka̱ gu wu, ga̱ ɓaki ka̱n ka ɓak wu, ka ɗure ka̱ shentu, ka shoti ka̱ shentu a ka̱ kan yen ta̱mpa gwa, a ka̱ ngusi ɓakti na̱ nali, a ga̱ ɓe ka̱n ka ɓo wu, ka kami a ka̱ cati te ten dii atl ka ka̱ lu gwe ɗe ka̱ ɗuk wu, a pa ka̱ kan ta̱mpa gwa a ka̱ yiyyitle ka, a ka̱ zaki a ka̱ li lubi a ze tuli a pa ze koɓi, ze koɓo wu go, mul ɗe lop wu, ka man la̱t tet na̱ ika̱n gwa, ka litet na̱ ika̱n me gwa, a ka̱ liteɗi, a ka̱ tlak tla̱k ɗa̱n ka̱li ka, ka̱ shot ze a ka̱ mbo ze ka̱ wul mbot ze ga̱ pa̱lti ika̱n me gwa, a ka̱ lu kali a ka̱ tla̱k tla̱k ɗa̱n ka̱li ka, kan gwe a laki a ba̱ me a ci gwe memi ka̱ so wu. ka̱ pa̱l gwisi wu, a ka̱ yil ɗa̱ka̱ tantu gwas ka, multi ɗe menkan, ɗe namtan. Ko kuma ɗe wupsi ɗe namtan, ɗe mukka, ka yeni wo gwe me gwa nda tet yi, a te, kume ɗe wugo a man multi, pa̱l multi ɗe ɗe wul la̱m multi wu, ka man la̱t teɗi, a ka̱ lak yeni, kume pa̱l ika̱n ga̱ sa‘i gwe ɗe ka pa̱lit ika̱n me wu, a ka̱ li teɗi a ka̱ pa̱lit ika̱n me, ka̱ pa̱lit ika̱n me wu, a ka̱ lite a ka̱ pa̱lit ika̱n me a memi ma̱shi, memi ma̱shi yek ba̱ nami ma̱sh so wu, ka kan yen ta̱mpa gwa wu a ka̱ lite ɗi, a ka̱ ngusi tusti ka, ka yeni wo shinkapa gwa tli tot wi, a njel kusti tuki, lugwe ɗe pa̱l lip ɗe na̱m, pa̱l lip ɗena̱m wu go ka yen shinkapa gwa njel tlit tot yi, to na pa̱lti lip ɗe lop, ka yeni wo shnkapa gwa, njel tlalti yi, pa̱l lip ɗe na̱m dai, ka litet na̱ kwi gwa a mka̱ tla̱tlati ti, shinkapa gwa a tli toɗi, pa̱l lip ɗe lop wu, kali teɗi a ka̱ yeni ika̱n kwi gweɗe ka̱ tlak wu, ɓalma dopti ham a ɓo pa̱l lip so pamma, to a pa ka̱ pa̱li na̱k gwisi wu, la̱m multi wu, ta̱l pa̱l lip ɗe lop yi, a ka̱ saka littet na̱ kwi gwa a ka̱ tla̱tla kiti, aka̱. Yil ɗa̱ka̱ tantu gwas ka, ka yeni wo teka̱ lip ɗe meka̱n ɗe lop na̱ ilgon wu, ka yeni wo a njel kusti tuki. a njel kusti tuk wu go hal a lak no, kume no wu, a mbutl a mbutl gaa dai, mbutl gaa wu go a no, kume no wu, ka liteɗi, kali te ɗi a ka̱ yeni, kume pa̱l ga̱ lwe wu, nal ka̱n ka̱ pa̱li wu, ka man mot mbala̱n a sii lite a ka̱ tlo suk si. ka̱a̱ tlo paki cin ɗena̱m wu kaa ɓo paki cin ɗena̱m, ka̱a̱ tlo paki cin ɗe na̱m so wu, kaa tloo ase, ayɓoo wu a ka̱a̱ liteɗi a ka̱a̱ ɓo. kume ka̱a̱ ɓo wu, kaa pelka motli na ɓoti a mani na, motli na moti a mani na ɓoti, la gwe de̱ mani wonti so go motli mago ka man kanti ma̱shi a ka̱ ɓo, kume ka̱a̱ ɓo paki wu go a ka̱a̱ pelka a ka̱a̱ shoti ɗa̱n ka kulka. a ka̱ tia̱m bisi ka, aka̱ yemi, to kume ka̱ tile lubi wu go kume ka cit kami wu, nak ni diki wu ka na̱k tali a koni, kume ka̱ tali yek nko wu, a ka̱ toli inji a ka̱ yetli, ka̱ yetl a inji so ma go ka man pokti na̱ ang gwa a ka̱ to ka̱ tuli, a ka̱ ngusi desti, kume ka̱ dest ka̱ tulyi ɗe no wu, ka pelka, ka̱ pelka wu, a ka̱ saka palliti ka̱ tuli a ka̱ saka desti ka̱ desi. Yek mbun wu. ka pelka a ka̱ kami a ka̱ su gibboo, t, kan gwe kapi a ka̱ zi ten wutu yekɗe ka pol cikɗa gwa ka. ka tas ka tas gibboo gwa ka ka̱ tas gibboo ka̱wu, lu tulti shin gwa a ka̱ tasi ka. a ka̱ pol cikɗa ka, a ka̱ hot wutu, a ka̱ zi cikɗa gwa ten wutu, ka̱ zi cikɗa gwa ten wutu wu go ka̱ ziti ga̱na̱n ga̱ gyazi, na̱k nin ɗe ili ɓal ka̱ bi ga̱ wonta̱ti ga̱ dii atl wu, yek laki amma da go ka̱ gyazi wo, ka̱ɓa zi gwe me ten wutu go ze ka̱n ka shoti ka̱ cikɗa, a ka̱ shot ze gwa ka̱ cikɗa wu, ka kan mil tedi, a ka̱ shoti giɓi, a ka̱ kan kwi teɗin a ka̱ shoti, a ka̱ kan wul jweti a ka̱ shoti, ka kan wulcit bi, a ka̱ shoti a ka̱ zi zegwa ten wutu a ka̱ pok shinkap gwa, gwe me gawa a ka̱ poli, ka̱ pol gwe me gwa ka̱wi pes zesi hwul wugo ka lite ɗi, a ka̱ ɓuli, a ka̱ yeni, to ka kan gwe memi aka̱ shoti a giɓi ka̱ shiti a giɓi wu, ka yitle ka a ka̱ hwot tit wutu, ba̱k hwotit wutu gwe ɗe a hwoti, hal aci a kweka̱n wu so, hwot wuti, ba̱k hwot nal so, a ba̱k hwot njet hwo so, ɗe kangwe ɗe a kweka̱n so wu. A kume ga̱ busi ka̱n ka ci go, ka̱ pal tet ka̱ zhin wu go, ka kan gweme ga wu, a ka̱ shoti ka̱ nda̱ɗi z,ɗe ga̱ na̱ nda̱ɗi ze ka̱n ka bus wu, a pa̱l multi ɗe mekan ka̱ ze, pa̱l multi ɗe mekan wu go a ka̱ hwot wutu. a ka̱ kan balcikɗa a ka̱ kolti a giɓi. A ka̱ lakit ze njet apa ka̱ yitle ka a ngusi, pa̱ska̱n gwasi, yek ka nolti, kume no wu, a ka shit ka, a pa ka̱ kolti ka. a ka̱ shoti, a ka̱ tali, a koni, a kume ka̱ lamciti na̱ apti go, gas gwe ka̱ paltet ka̱ shimi si, ka hwot wutu gwa a ka̱ zi ze ten wutu, a zesi ɗume, ɗek hulwu, a ka̱ pok gweme gwa ma̱n kale wu a ka̱ shoti giɓi, lutlo ayo na̱ gasi go, dik yi, a ka̱ saka hwoti wutu a ka̱ kolti ka, a ka̱ zi ten wutu, a pa̱ska̱n gwas nolti, yek ma wu a ka̱ tali a ka̱ ze ten a ka̱ tali a komi. a ka̱ koli ko wu go a ka̱ kami, a ka̱ ta̱le inji, a inji lak yetli ki, inji yetli wu go ka̱ pal wu go, yek mago na̱k gwe ɗe a dla̱m ziti ga̱ kami ga̱ ɗa̱ kesi yek ma go nuka̱n ka zi, yek mago ka lak ze ka̱ cikɗa, a ga̱ za̱ti na̱k ninge ka̱ ma wu, ka lak ze ka̱ cikɗa cina so, milka̱n ka shoti ka̱ cikɗa cina, ka̱ shot mil wu, ka kan a̱ma̱m ish huli. Aka̱ tlo giɓi ka̱ tlo giɓi wu, apaa ka̱ pa̱lit wul za̱ti. Ka̱a̱ wul cit bi suk wul njetti suk ka̱a̱ kwi aka̱ lak giɓi aka̱ kan ze gwa aka̱ shoti yek ma wu ka̱ ndik na̱ ze ɗumi, ka̱ ze ɗumi gwa ten wutu aka̱ ndik na̱ nali apaa ka̱ poli ka pes aka̱ shoti. yek ma wu ka hottit wutu nal kangwe ɗe a laki a kweka̱n wu so. Ka hot wutu gwa ba̱ wutu na so apaa no, no wugo aka̱ kolti aka̱ zi ten wu aka̱ cali na̱ mil jwa na̱ kos gwa. Kos gwaka̱n ka pare ka lakit ka̱ gali, ka̱ laki kos gwa wu go aka̱ poki mil jwa aka̱ pok gwa. Aka̱ ba̱l ma̱jwe ɗe mbun ɗe ta̱s ci ju aka̱ ci. Kangwe ɗe amma̱ pa̱l gweme ka̱ bi ga̱na̱n wukgu kan tet ten za̱ti hal ten kan tet ten kolti hal ten za̱ti ten wutu kangwe ɗe a ci wu.